בַּאש תְּתְעַרַּף עלא אַסְדְקַאא גֻדָּד פַל، פַלְעִיד גְ׳דִיד، כּנְבְּדַא נְשַארֶכּ פַּאַנְשִטַה וּפַעַאלִיַּאת מֻחַלִיַּה בְּחַאל אֶרִיַאדַה אלגֻמְעִיַּאת אוּ אֶלדוּרוֹאת، כּנְחַאוֶול נְכוּן מֻנְפַּתֵח וּנְתְכַּלֶּם מַעַא נַאס בִּכֻל אִחְתִירַאם וּוֻדّ، וּנְסְמַע מְזִיַאן בַּאש נְפְהַם תַקַאפְתְהֻם، אַיְדַ׳אן אלאַנְתַרְנַאת וַסַאאִל אִלְתְּוַאסֻל אלְאִגְ׳תִימַאעִי، כִּיעַאוֶנְת נַאס בַּאש תְּלְקַא מַגְ׳מוּעַאת מֻהִמַּה לִחְוָאיְ׳ג מֻשַאבְּהַה לִיָּה، סַבְּר וּלְמֻתַאבְּרַה מֻהִמִّין בְּחִית כַּצְּדַאקַה תְּכְּבֶּר מַעַא לְוַקְת וּתְּפַאהֻם.